Pöle ciameve se pudrìu giunteme co mi cuandi ti stüdie ënsema perché mi l'ai ën po dë dificultà ën custa materia si e alura s'a i föisa cuaidün ch'a m'da 'na man cuai volte pudrìu pudrìu cerché dë migliuré ën po i mei voti, perché ën stu mument si sun propi ün po al limite e alure s'a ie cuaidün ch'a m'da 'na man magara riesu a ausé ën po la media e a purté a ca ün bel vot